ya'one kapunasoalei kapuna te'ete negonto pintar isei ore' ngontou pina'pakan te te ingse mempoeso kumurungtasu tangga esememposenelumuku sene kumakatana'sene na'tante ore timeireng pinapakan te'iseng ngontotemai-mai hu lumumpu tamaisuyune sumu'ne wupakusale ngonto iseng ngonto makura te'e monto mangaung-ngaung ne'tumonto peina awu e tuteimeiren pinapakan na'tan ore pinapakan te teise makatana'ke wu one ore' ya'tameisu lirik nateisene tumutu sulikur pandungtu'mu tameiso lirik mohe kapuna kong ngonto o'nere nyong to suwali ore' nakawuyaiye ya'napakan a kapuna te'isenemen mangehe-ngehe toisene makeweto wente'a <noise> apane'te'e toupapakan rensise te'rupante no'a tu ise kan-kannene ha tenyong dete'e Na' tentok ore kapuna ne'ise letumo tamisulirik tan ore'i nyong na'ise letumotowisuwaling merak senowuwi <noise> mapiopio mapio tameisu regel mapio tami one suamemponan a te ise lumuku seneh ore'nyong tan ore'kapuna letong tamisa ise ore' meneken isen nautung ore' nawisuwe pakusale'tan ore kapunatere neto ore' ese na'wi sutukar mempo sutukar pakusali ise sularen suwaleintou suralen tamisuralen tou su ore'kapuna na'tei ise mongsaimakarouren makarou mapasakati si'ni to'ni su ehehe mbalikite te'nayumaisene tepi ore pakusale ore' watukan nepein kapunato sompurane te'ise mangule tom mataku tupeit <hesitation> <noise>